I soka tɔõ nu utɔɔnyi. i soka toõ nu utɔɔra- isoka toõ nu utɔɔtokl isoka toõ nu utɔɔrha-isoka- tɔɔnyi.-isoka tɔɔnyi ny nying isoka tɔɔnyi nu uvaa- isoka tɔɔngi nu utaar isoka tɔɔnyi nu utoõ-isoka tɔɔnyi nu utɔɔnyi. isoka tɔɔngi mu utɔɔva isoka utɔɔvo-isoka utɔɔva nu nying-isoka utɔɔva nu uvac isoka-utɔɔva nu utaar-isoka utɔɔva nu anaa isoka utɔɔva nu utoõ isoka utɔɔva nu utɔɔnyi isoka utɔɔva nu utɔɔva isoka uɔɔva nu utɔɔrok isoka uɔɔva nu utɔɔrha isoka utɔɔrok. isoka utɔɔrok nu nying. isoka utɔɔra nu uvaa. isoka tɔɔrok nu unaa. isoka utɔɔrok nu utoõ isoka utɔɔrok nu utɔɔnyi isoka utɔɔrok nu utɔɔra isoka utɔɔrok nu utɔɔrok-isoka utɔɔrok nu utɔɔrha-isoka utɔɔrha. Soka tɔrha nu ning sɔka tɔ rha bu avaa scka tɔrha nu ataar sɔka tɔrhok nu nu ataar sɔka tɔrhok na anaa sɔka tɔrhok na atɔɔ sɔka tɔrhok na tɔi sɔka tɔrhok na tɔɔva sɔka tɔrhok nu tɔrhok sɔka tɔrhok nu tɔɔrha sɔka tɔrha sɔka tɔɔrha nu ning sɔka tɔɔrha na avaa sɔka tɔɔrhna na ataar sɔka tɔɔrha na anaa sɔka tɔɔrha na atɔɔ sɔka tɔɔrha na tɔɔi soka tɔɔrha nu tɔɔva sɔka tɔɔrha nu tɔrhok sɔka <noise> tɔɔrho nu tɔɔrha unak ku cia